mi dinngay ballutugo himɓe mi dinnga ɓantugo huunde mi ɗo hokka ɓe mi ɗo ballita himɓe ba to ɓe yiɓay saare mi ya ha mi dinnga ɓantugo huunde tedduɗum mi ɗo hokka ɓe mi waawan bo mi dinnga ɓantugo be ɓerde am diga to mi laari bo be gite am mi waawan mi ɓanta ɗum mi waaway bo mi jippina huunde tedduɗum, mi waawan mi hoosa huunde diga saare ɗo yaran saare ɗo na say to mi yahi be hoore am ba.